<hesitation> alɛ didi nu keyi ɔsi bapɛ kɛba yɔɛ, duyaʒɔame mua dumɛ; inyeʒɛ tɔdufa, ɛdiɛ tɔduyɛ, ki aye kualɛ kami nufidʒa la. mu ɔtalaba nu ɔmale. Ɔbaʒ ɔbaaʒɛalɛ ʋlenyi; mɛtsɛ mɛ tɛ nte dʒofue. Mɛbanyɔsi tako ɛbɛ ɛbasɛ kpletui. keyi inyeʒɛ ɔdufa. Ninyeʒɛ ɔdufa aabuɛyɛ mua mese ladu fuadu ɛtsɛ kiba babanadzɛ nalɛ mu ufiadza agbɔ. talaka ku mu ɛfɔ ba yɔsi mua, mɛ kɛ kpaza ɔsiɛ kɔbʋɛ nkɛ kɔsu inyeʒɛ tɔdu nɔsiɛ, kumu inyeʒɛ abʋɛ mua mɛyɔɛ. Muinyeʒa abʋɛ kakomua. mɛ kɛyɔɔ mɛ kese Ladu kɛfusu ɔlubene. Du muinyeʒa abʋɛ kayi, kiyɛ ɛkpɔlʋdui. kɛblayidu bɔɔlɛ nudunu ɛtsɛ ibabana dɛɛ nalɛ. Ɛvɔtsɔ ɔbanʋ komɛɛ mɛ aniɔ tɛkuɛ anyamadu kami. Mɛ ɛfo bayɔsi ta komɛɛ ɛduleyi inyeʒɛ tɔdufa ɔtala alɛ didi. Ebemiko keetu nɔsiɛ tu ee aɣlɛ eyi numna ɔna ŋɛ ɔna ɣɛsɛ ɔne one ɔfɔna sualɔ kalu bua meemli mee kple balɛ nuduma, malɛ mɛmugɣgɣ la kekele. Meƒɔ bayɔsi komua, kɛkɔsʋ ayinyeʒɛ. Inyeʒɣabʋɛ duka la nekabayɔyi. Inyeʒa abʋɛ kayi komua keseladu talaƒa.